मुझे अगर घर्मा पीजा बनाना असे ती में एक रूटी लेलेज। तेरे पर अते काई में टामाटन चटनी नाग देश ने। तेरें शीर्मला, मिर्च ने, लसून ने, प्यास ने, यूसब, गोबी ने, यूसब चीज ने लालीन। अते काई में <hesitation> तीना कादे। काई तवापर रांधी देश जीसे की चे। पीजा बनजाओते में में हर घर्मा सूबंग चो <hesitation> पीजा खावाड़ेस। तुकड़ा तुकड़ा आम काटिन खिवा फाला वाडिस ने सुपंग पहल गईस। कि ये फीज़ा छे। उते काई मैं कहींग कि ये लूटी छे।